<hesitation> أفظل لعبة <hesitation> نحب نلعبها، هي الشطرنج جلت لك لعبة تعطي هيكي الإنسان الذكي حلوة تنمي الذكاء، و <hesitation> ونحب نحتاج للتفكير العميج أكتااار وفيها تحليل في كل حركة تتحركها، فيها تحدي <hesitation> في العقل، <hesitation> ولازم تت- تشوف يعني تحمي نفسك وفي نفس الوجت تعطيك دافع في الانتصار في اللعبة هذي.